قولي إيه أكتر حاجة بتحبها؟ وإيه مثلاً أكتر حاجة بتحب تش- تشوفها في الناس اللي حواليك <hesitation> وليه أنت شايف إنها حاجات مهمة؟ <hesitation> ف <hesitation> دول السؤالين اللي أحب إن أنا أسألهم <noise> عشان أعرف الشخص بشكل أحسن وأسرع.